ना कुत्तो की सभी नेसल एक जन मित्रवत नी वोन्दि प्रत्येक नस्लों स्वभाव एक दूसरा से भिन्न वोंदु कुछ नेसल जन लैब्राडोर अर गोल्डन रिट्रैविएर सामाजिक अर मित्रवत वोन्दा अर जबकि चिचुआ अर शार्पिए जन नेसल थोड़ा आरक्षित या सतर्क वे सकदी ची।